ډولفینونه ډیر هوښیار دي او ټولنیز چلند له پاره <hesitation> او ارتباطي مهارتونو له پاره یې پیزندل کیږي. دوی د ښکار له پاره ایکو لوکیشن کاریی. ډولفین ډیر ښه لوبیدونکي دي، ډیری وختونه دوی د سرفنګ له پاره د څپو سر ته راځي او دوی ډیر ښکلي او ښایسته بدنونه لري چې په کولی شي په چټکۍ سره لامبو وکي.